<hesitation> Nkyɛ emi mususu dɛ ohia osiandɛ ne nyinara kasa fa sikasɛm ho. Na nyimpa so dze ɔyɛ dɛn a ebɔbɔ bra a ebɔbɔ bra yi a dze wo bra ne fa bi bɛfa sikasɛm ho na emom <noise> kwan a wɔbɛfa do esua no so hi hia. Ɔwɔ dɛ wohu dɛ nnyɛ obiara na ohia dɛm nyimdzee yi binom bɛyɛ edwuma afa hɔ, hɔn na ɔwɔ dɛ wɔkyerɛ hɔn. Obi a ɔno ɔkɔtsena a eyi datserfo hɔn adan mu dɛm nyimpa no ɔmmfa dɛm nyimdzee yi nnkɔ nnkɛyɛ hwee.